Wutte wiro ko ni feewnirtee. Ko- so wiro hartaama haa ɗaati, sañe. So sañaama, waɗee leppi leppi. Ɗum njokkondire, ñoote. Ni woni waɗee e masiŋ feewne, waɗte kuleeraaji e mbaydi kala ndi njiɗɗa.